إذا كنت نفضل مابين <hesitation> ليلة في <hesitation> في خيمة على ال-في وست الجبل فوق الجبل ولا ليلة في <hesitation> في قلعة قديمة. أنا نخيّر ليلة ف-في وست خيمة في <hesitation> في وست الجبل. علاه، لأنو الهوا ثمة يعود روعة هايل، ويعود <hesitation> الجو زين، وسيرتو مع <hesitation> مع الأصدقاء <noise> والصحبة، يعود <hesitation> نعقبو وقت أحسن من في قلعة قديمة.